Mi yelan mi ekkita arabre ngam beldum masin to goddo do vola. Den bo demngal mai kanjum on annabijo am volwata be mai, ngam mai mi yelan mi ekkita demngal mai ngam minfu mi dinga volugo be demngal mai.